A o vee nunɛ zun ho tonuso, ho dubare yi yara a o piria nunɛ zun ho tonu a ro pariho. a ro se han sian a vɛ pari ho.